Ngom kare na so ronga ena ge besi-besi sodaba pang besi-besi nggena ngom pake ena gena maha ngom sinangan nyao, sinanga rica se bawang, coma tomate la sogahi dabu-dabu, so gahi uge sodaba gahi nyao karing, maha pang anggena rasi ngom so pake gahi bira, so pake sahu ake, so pake gahi dasu ngan, so pake gahi koi ngan, coma so pake gahi ngan sou.